Ehee, ima ule mdaha tesina swala zwangu. Wenamanya emanye wenzi akakosa weonka wezi waauma. Wawe na moyo wa imani wansaidia mwezi wa- aka- akawa namatatizo nkhala iki nkanaki abaki anasinde nimeoa nemanye. Ukamsaidia kuliko kuomghosha roho mbaya. Lumbiza kila mwanadamu ayo na imani na mimi nami naakili chai jangu. Kwahela mehoweni nihuyo naimani ili kudae kukivitaja.